Ta kuini xhijá <hesitation> iñoaxhe neiní jan dó já jan kadandó njavá'a, te kadanii tikúú kuadadí ati'ó <hesitation> -ha <hesitation> naranja a dekaña váa chí naxheni'ini endojá, dukan dukan kuvandó nó no no kindoté <hesitation> ti'ó hí vaá no kindó xhe <hesitation> ta'am ihó iin no kindó'o teñoana kani'indidó njaná ché'e kando na ché í ondó na ché <hesitation> yitandodí tá <hesitation> nikutandó dii diája kuexhia nakani'inditó té kuñatí kukudí na'a ihó no kinta xhiná ti'ó oxheni'ini váa.